.د بیان ازادي چې په دې وروستیو کلونو کې د بشریت په یوه اړینه غوښتنه او اندیښنه بدله شوې زما په نظر باید تر هغه بریده واوسیګي چې په هغې سره بل چاته زیان ونه رسیګي د بیلګې په ډول که زموږ خبره، یا هم د هغې د بیان طرز د نورو انسانانو د ځور سبب کیګي نو دا د بیان د ازادۍ هغه اړخ دی چې باید پام ورته وشي او یا هم ډه ډه ترې وشي.